ليش تكتب رسالة شكر لطيفة اتبع الخطوات هذي إبدأ بتحية ودية خلي التحية لطيفة وتناسب الشخص، عبر عن شكرك بصدق مثلًا أود أن أشكرك من كل قلبي على وتقول السبب، كن محددًا في الشكر على شي على ماذا، اذكر التأثير الايجابي لهذا الفعل، ختم الرسالة بطريقة طيبة، <hesitation> تحية ختامية وتوقع في الرسالة.